لو ماشية مستمر مرة واحدة ممكن امشي مثلا تلاتة كيلو و لو على مدار اليوم ممكن امشي مثلا خمسة او ستة كيلو علشان المجهود بتاعي ميقلش يعني